Həhə mnŋ kwə əɗə ngəne mənə goɗa ləman ŋye korolo, mənŋ kwərəɗiya nə hədkələ govufta gogo dəyə, gogo dəyə hulf əə dəyə, hulfə dəyə, andə həd kələ go də ghuvufta undə tusubtə gwaɗa kworul undu və inə goɗatən iyə təsubta tələ suvu tə gul kwərəvunta kwəvuntə go nəgo də dzukundu nəyə neɗe lənbəhə golo ləmunŋ nə ləbkə tubgə shaɗe hə hə ləmono ghlunŋ mundyə gərgərəlo nə dzukə ɓugundaə lubkə diya cusətənŋ. Yə snubtəkə tundənə yə, snubtəkə tundənəyə, ondə sunə vəkune koro gwəɗə, gwəɗən duni yə dəməgutukun gwəɗən duniyə də dzuku də leece, suno ɓuga nzətə zəmmə. Pusolo tina futə dəm mewe, ina ɓaka ahva munŋ inə dum futa dəg mokono ko də mənə ɗzukan duniyə muŋ ilimi kənən da lee ɓugundə də jebe ka dunya cuhərə cuhərə duniyə tunɓugargərgrə gwəɗə mewətəne də dzukə ta ge muŋ uŋdo də mənə nuŋtə inə dzukun duniyə samə yo ləmunŋ kənə nə muŋ kwərəɗiyənə ghalaf kə hədkə kələ ngənə gulənŋe kədə ɓokɓogo kədə hulfə-hulfə <hesitation> nə munŋvəkənə undə sunu gwəɗə ləmunŋ kə yənə muz lee gwozuwyə nə yəhətə sukohə ɗən ɗumən ŋkə rə, sukoho də uvəhə, sukoho də-məkara suhahu da guvaha Saka din pəluɗi kwtətərə mə hə hə retə dhuɗəyə retə ləmunŋyə hərsukuɗe dəm pəluɗe go kə sukuɗe dum həmbəgdə go kə sukuɗe ɗun dəghvilli ɓəŋə ləmuŋya muɗə yinə go ŋəbe dumiŋ, dumnŋ wələ, duŋ wərəɓe mə həhəɗe nəmunŋ vəyənə hədkələnə ləmunŋnə ndərrə ɓulə taboluwo həhə undumŋ də cacə-vuta jebe də tubgə shiɗi ghulən ŋ, nə və dzukunɗə kushə tu ghnə vəyə əmmə ləhəyə muɗəyi həyə nəhənŋyə undu sunuvuftu gwəɗə ləmunŋ umnŋtobə nəhəyə koro goɗa dzukunduniyə ɗə innə mə namənə unɗu innɗ ɓuɗə ghva yo ləmanŋyə golo mənɗəyəkənə muiniŋ korədə tannyənə ghəlukələnəyən nə kənə sukeɓə jəjə da fula lə dayin Ku ɗəyiyitə nəyin gol niye go nə yin də goluku əvələtənŋ. Inuŋ tə inun də mənə nutə sukuɓeŋ jəjə nə kəda ɓulətəbolo wo nə dzukə nə dzukə hufə, golukə hulfə unɗiye tukwərə te inunŋ də əmonun do nə də inunŋ də tujəvutəlo lunŋ umdiyə khləfete to kezhe dzukun ne golo, golo kə sakebin jəjə nə ghnə kakə inu ŋŋ də mogo nə mənənətə ə dunəyənə kədə, tumonŋ thlənə uvəvə, tu monŋ thlanə ngsla ghənəwə, ghənəwə golo nə kəɗə ghənəwə mustənŋ ghənəwə əvə keeh sla, hə hə ogo, həhə tuwəkə.